Ny milina fanasana lamba dia tsotra ny fampiasa azy, ao ny fampidirana lamba fotsiny ka antsofoka ny priziny, de misy fitaovana potserina mba ahafahany io milina io handeha ara-dalana de miandry fotsiny ny tompony le lamba mandrapaha tapitra ny fanasany le milina azy.